ମୁଝେ କଲକଖରକାନା ସାଇଡର କାମ କରୋ, ମୁଝେ ମିଠା କହାଈବା ବହୁତ ପସଂଦ। କ୍ଯାଂକି ମିଠା ଖାଈଲେ ଜାଯବୀ ଆମାରୋ ଗଂଦିଗୀ ଥୀ ବୋ, ମୈଲା ଥୀ ବୋ, ଆମା ସର୍ଡର ବେଟରେ ମିଠା ଖାଈଲେ। ତାକୋ ପରିଶ୍କାର ହୈ ଜିବାଈ ମୁଝେ ରାଗଵୀ ମେଂ ଖାଈଲା କୋ ଭଲା ଲାଗେ, ପ୍ଯାଦାନୋଂ ସେ ଭଲା ଲାଗେ। ଆପନୋଂ ଗୁଛେ ଜାଯବୀ ଖାଈବେରେ ଜୋ ତାଈ ଭଲା ଲାଗେ ଵୋ ସେ ତାଈ ଖାଈବେରେ ଗୁଛେ ସ୍ଵିଦଂଦ।